Balbunii ak ishin bobeet, balbun waya atimaafan wot kakabeni akasiin bobeetie, wowotkonekteni balbu ta dadartuat jira iyo ta chacharekoat jira. ishi sun waya stimamaatin wot konekteni duum soket itkaaeni swichi itkaeni bare ukutaa sun sunini akasiin bobeetie. wot konekteni ak daafen iyo ak bobeesen.